في عطلة نهاية الأسبوع نحب نرتاح شويا بعد اسبوع شاغل, ونخرج مع الاصحاب, ونخرج مع العايلا, ونمشي لأماكن هاديا, كيما المقاهي, وكإلا بتمشى شويا في الطبيعا, أوقات نحب نقضي وقت مع العايلا, ونشوف فيلم وإلا نمشي للسينيما, وقت الاسترخاء هذا يساعدني على استرجاع طاقتي, ونحضر روحي للجمعا الجايا اللي كلها تبدأ خدما وإلا قرايا.